<noise> nyinyee, aklodzi anza jɛ nyɛ cɛnɛ nmaliza ma. Kucɔ ibɔ̄, la ni minyɛ lɛɛ lɛ nɛ kɔ̄ ba di naklodzi kakika, ko kuyo ba a loo, aklodzi loo kuyo ba bɔ, a loo nkpi soo klodzi bɔ, a loo ko wini sisi bɔ, amma ba za ba rusona itsi muna. Kucɔ ibɔ̄, ba cɛnɛ ba aklodzi minyɛ nwá kɔ ajɛ musɔlɔ sɔ ka si nɛ ma. Gaa kajɛ kɔ̄ ba za ba a nmaliza kucɔ kɔ̄ na nɛ kɛɛ na